Hää etteknadja piät <hesitation> tiidmä näütüses <hesitation> söögilavva etiketti ja piät kimmähe tiidmä uma <hesitation> uma restoraanih pakutavidõ söögi kotsilõ, Võimaligult pall'o arotõh kuustisainidõst kuni esiki soovituisini.